қайырлы күн құрметті сенаторлар
сіздерді көргеніме өте қуанып отырмын баршаларыңыз аман есен амандық бола берсін отбасыда да ауылымызда да елде де
әдеттегі дәстүр бойынша жақында туған күндері болған әріптестеріміз қанатбек бейсенбекұлын қайрат пернешұлын ерік хамзаұлын сәрсенбай құрманұлын құттықтаймыз
сіздерге денсаулық депутаттық
депутаттық қызметтеріңізге мол табыс тілейміз
енді жұмысымызды бастайық
елімізде енгізілген төтенше жағдайға байланысты қауіпсіздікті сақтау үшін сенат отырысын жүргізуге тәртібіне өзгеріс енгіздік
палата отырысында қаралатын заң жобалары бойынша баяндамалар сұрақтар мен жауаптар бейнеконференц байланыс арқылы жасалады жұмысымызды бастайық
құрметті депутаттар тіркеуден өтіңіздер
тіркеу режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер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
құрметті сенаторлар күн тәртібінің жобасы сіздерде бар келісесіздер ме басқа ұсыныстар жоқ па
олай болса күн тәртібіне дауыс берейік
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат дауыс бермегендер біреу жақтағандар қырық алты қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ күн тәртібі бекітілді
құрметті әріптестер күн тәртібінің бірінші мәселесі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс қимыл мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге түзетулер енгізу туралы заң жобасы бірінші оқылымда қаралады
осы заң жобасы бойынша бейнеконференц байланысқа қаржы министрімен қоса ішкі істер министрлігінің ұлттық банкінің ұлттық қауіпсіздік комитетінің қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің өкілдері қатысып отыр
енді баяндама жасау үшін сөз премьер министрдің бірінші орынбасары қаржы министрі смайылов әлихан асқанұлына беріледі
саламатсыздар ма құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
сіздердің қарауларыңызға қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға
жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасының заң жобасы енгізіліп отыр
заң жобасын әзірлеу қажеттігі жиырма бірінші жиырма екінші жылдары қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға жылыстатуға
және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс қимыл жөніндегі еуразиялық топтың біздің елді бағалауының екінші раундына дайындалуға байланысты туындап отыр
қазіргі кезде ұлттық заңнамаға енгізілмеген бірқатар жаңа стандарттарды заңды түрде бекіту сондай ақ өткен бағалаудың нәтижесінде алған
еуразиялық топ ескертулерін заңнамалық деңгейде жою алдағы бақылаудан ойдағыдай өтудің кепілі болып табылады
сіздердің қарауларыңызға ұсынылып отырған заң жобасы келесі мақсаттарды көздейді
біріншіден қаржы мониторингі рәсімдеріне клиентті тиісінше тексеру ішкі бақылау жүргізу және күдікті операциялар туралы хабарлама жіберу сияқты өзгерістер ұсынылады
екіншіден қаржы мониторингі саласындағы уәкілетті органға реттеуші мемлекеттік органы жоқ қаржы мониторингі субъектілеріне қатысты әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамаларды толтыруға құзырет беріледі
үшіншіден қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы
іс қимыл саласындағы уәкілетті органдар үшін халықаралық өзара іс қимыл рәсімдері оның ішінде қылмыстық активтерді іздестіру және қайтару бойынша рәсімдер регламенттелген
төртіншіден халықаралық стандарттарды іске асыру мақсатында заң жобасына коммерциялық емес секторды терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланудан қорғауға байланысты новеллалар енгізілді
талаптар ы ерікті қаржылық және басқа да үшін жүгінетін қайырымдылық ұйымдары мен діни бірлестіктерге қолданылатын болады
бесіншіден біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің резолюциясына сәйкес ұлттық заңнамаға терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып жою қаруын таратуды қаржыландыруға жататын нысаналы қаржы санкцияларының механизмдері енгізілуде
алтыншыдан заң жобасы шеңберінде ұлттық қауіпісіздік комитеті салалық тәсіл арқылы террористік тұрғыдан осал субъектілердің терроризмге қарсы халық қорғауының тиіміділігін арттыруға бағытталған түзетулер блогы әзірленді

халықаралық міндеттемелерді орындау ашық қаржы жүйесі бар қауіпсіз ел ретінде біздің еліміздің инвестициялық имиджін арттыруға ықпал ететін болады
заң жобасын іске асыру мемлекеттік бюджеттен қаржы шығымдарын талап етпейді
заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет әлихан асқанұлы
заң жобасы бойынша сұрақтар бар ма
сөз жұмағазиев мұхтар сабырұлына беріледі
рахмет құрметті төраға
уважаемый алихан асканович мой вопрос касательно управления конфискованным имуществом обращенным в гос собственность
в связи с нарушением законодательства по противодействию легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма
в соответствии с нормами законопроекта такое имущество в том числе деньги поступают в государственный бюджет страны и образуют фонд конфискованного государственного имущества
при этом базу данных по учету и дальнейшему использованию конфискованного имущества обращенного в государственную собственность
в отношение республиканской собственности ведет уполномоченный орган по гос имуществу а в отношение коммунальной собственности местные исполнительные органы районов городов областного значения
в связи с этим у меня первый вопрос кто из государственных органов будет управлять указанным фондом и каков будет механизм определения принадлежности конфискованного имущества в республиканскую собственность или коммунальную собственность
второй вопрос отсутствие компетенции местных исполнительных органов столицы и городов республиканского значения
по учету и дальнейшему использованию конфискованного имущества означает ли что конфискованное имущество не будет поступать в собственность столицы и городов республиканского значения спасибо
спасибо за вопрос
в соответствии с рекомендациями фат страны должны э рассмотреть возможность создания специального фонда конфискованного имущества поэтому мы в данном законопроекте как раз вносим такие нормы

э какое то специальное юридическое лицо или специальный счет для этого организовываться не будет
эээ распределение между республиканской и коммунальной собственностью э по решениям судов будут осуществлять судоисполнители
в соответствии с постановлением правительства которым установлен э перечень эээ того имущества которое должно передаваться в республиканскую собственность и перечень которое в коммунальную собственность
например в республиканскую собственность э передается недвижимость транспорт э нефть драгоценные металлы а в коммунальную собственность передаются земельные участки зерно продовольственные товары и другие
э управлением эээ гос имуществом которое точнее имуществом которое эээ в э будет поступать э в государственную собственность э будет осуществлять эээ комитет гос имущества и приватизации министерства финансов
что касается второй части вашего вопроса действительно э в законе о гос имуществе сказано что эээ то имущество которое поступает э в коммунальную собственность эээ по нему оценка учет хранение дальнейшее использование осуществляется
местными исполнительными органами и там поименованные районы и эээ города областного значения и действительно там не поименованы столица и э города республиканского значения
но тем не менее в соответствии с действующим законодательством э местные исполнительные органы в городах республиканского значения столица также относится к местным исполнительным органам и
по решениям судов эээ такое имущество в этих городах передается им в коммунальную собственность
на практике в столице и в городах республиканского значения эээ этими вопросами занимаются управление коммунального имущества и либо управление финансов
но вы правильно вопрос ставите действительно это пробел в законодательстве и мы намерены сейчас внести в закон о гос имуществе соответствующие поправки которые э вот эту вот коллизию уберут спасибо
слово предоставляется лукину андрею ивановичу
пожалуйста андрей иванович
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы
у меня вопрос такого характера права и обязанности сотрудников органов внутренних дел республики казахстан то есть действия сотрудников полиции четко и закреплены в законе об органах внутренних дел
в том числе также правовая обязанность сотрудников органов внутренних дел и полиции при проведении различных проверок процессуальных действий
корреспондируются соответствующми законодательными актами в том числе уголовно процессуальным кодексом кодексом об административных правонарушениях и так далее
однако же сейчас в данном проекте закона вводится новая статья двадцать три прим четыре определяющая опять же права и обязанности сотрудников
органов внутренних дел при проведении проверки объектов что является естественным ну наверно не корреспондирующей с другими законодательными актами или отменяет закон об органах внутренних дел либо что то еще первый вопрос

теперь же в данном законопроекте компетенция правительства исключается по определению подозрительности этой операции и передается их компетенция уполномоченного органа что наверно ну наверно не совсем правильно
вопрос а почему тогда освобождается от такой компетенции правительство

представитель представитель министерства внутренних дел да пожалуйста
продолжайте разрешите дарига нурсултановна разрешите представитель министерства внутренних дел э по законопроекту по вопросу андрея ивановича лукина по вопросу введения
э прав э э сотрудников органов внутренних дел при проведении контроля за объектами отношении
э как отметил андрей иванович действительно в законе об органах внутренних дел э отражены права и обязанности сотрудников органов внутренних дел
но так как данные э права и обязанности носят общий характер то в этом данном законопроекте мы конкретизируем

в данном случае мы приводим действующее законодательство в сфере продиводействия терроризму а именно в сферу контроля за объектами уто в соответствии с предпринимательским кодексом
в частности в статье сто пятьдесят четыре предпринимательского кодекса отражены основные права и обязанности должностных лиц государственных органов при осуществлении контроля и надзора
ранее при разработке данного законопроекта одним из требований бизнес сообщества было обеспечение соответствия порядка осуществления контроля
основным положением предпринимательского кодекса и национальная палата предпринимателей атамекен э в данном вопросе предложенные нами нормы поддержала
э в связи с тем что уточнение прав и обязанностей сотрудников органов внутренних дел при проведении проверки
осуществляется в предлагаемой законопроектом норме данный подход он не противоречит законодательству республики казахстан
э к примеру аналогичные нормы закрепляющие права и обязанности проверяющих лиц отражены и в других законах и нормативно правовых актах
к примеру в законе о государственном аудите и финансовом контроле в статье тридцать шесть расписаны права и обязанности должностных лиц органов государственного аудита и финансового контроля
в статье тридцать в статье шестнадцать закона о гражданской защите отражены права и обязанности организаций в сфере гражданской защиты
а также в этом же законе в статье тридцать три отражены права спасателей при осуществлении своих функций в том числе и контрольных функций
к примеру в законе о ветеринарии закреплены права государственных ветеринарно санитарных инспекторов
в этой связи э андрееем ивановичем указывается на то что это э излишние права но мы исходим из того что это
и обязанности сотрудников органов внутренних дел они способствуют исключению коррупционных рисков то есть мы обеспечиваем
можно попросить вас уточнить о чем именно идет речь
какими правами и обязанностями наделяются в данном случае органы внутренних дел если можно прямо своими словами
да мы эээ наделяем сотрудников органов внутренних дел обязанностями предъявлять при осуществлении проверки документы удостоверяющие их личность служебные документы в обязательном порядке предъявлять акты акты о назначении проверок
э также мы вносим м права сотрудников при осуществлении проверок привлекать к данным проверкам специалистов эээ
экспертов э в в различных отраслях то есть так тех же отраслях э касающихся э осмотра каких либо технических средств
также мы э наделяем сотрудников органов внутренних дел правами осуществлять видеосъемку то есть это тоже обеспечивает прозрачность проверок кроме того м осуществлять фото и видеосъемку
э аналогично хотелось бы сказать что в этой же статье э кроме прав и обязанностей сотрудников органов внутренних дел эээ мы вносим права и обязанности самих собственников объектов уто
соответственно эээ владельцы собственники руководители объектов уязвимых в террористическом отношении так же имеют права осуществлять фото видеосъемку истребовать необходимые документы у сотрудников органов дел
м и поэтому по нашему мнению оно данные нормы они эээ в данном случае обеспечивают более эээ прозрачный подход э к осуществлению проверок
просим поддержать данную норму
что касается второго вопроса можно
пожалуйста алихан асканович
что касается второго вопроса указом президента от двадцать пятого августа четырнадцатого года были эээ утверждены принципы разграничения полномочий между уровнями государственного управления
и согласно этого указа на центральные исполнительные органы возложено утверждение нормативно правовых актов по реализации гос политики в соответствующей отрасли или сфере
и вот в соответствии с этим указом э от правительства передается минфину функция по утверждению правил
предоставления субъектами фин мониторинга сведений и информации об операциях подлежащих фин мониторингу и признаков определения подозрительности операций
и вот считаем что передача данной функции на уровень центрального исполнительного органа позволит повысить ответственность во первых э этого уполномоченного органа а именно минфина
э и будет способствовать своевременному исполнению целей задач поставленных перед министерством э то есть оперативность выполнения этих функций спасибо
спасибо андрей иванович вы удовлетворены ответами
к сожалению не удовлетворен
опять же возвращаясь к вопросу о правах и обязанностях сотрудников органов внутренних дел они исчерпывающе прописаны в законе об органах внутренних дел дополнительных каких то прав обязанностей я здесь не услышал
кроме того все вопросы касательно частной собственности опять же то что будут проходить проверку кто из сотрудников органов дел будет проводить проверку
участковые не могут этим заниматься подразделения по управления по противодействию экстремизма терроризма малочислены сделать этого не смогут
в связи с этим полагаю что норма излишняя подлежит исключению из проекта закона
ну я думаю еще надо очень внимательно отнестись к перечню объектов которые считаются уязвимыми в террористическом отношении да
потому что таким образом можно прийти в любую организацию и в общем начинать эээ действия которые предусмотрены в данном законе
это тоже возможно будет излишний барьер для э развития в том числе и предпринимательства тоже
пожалуйста андрей иванович
я также хотел еще обратить внимание опять же об ответственности должностных лиц так как закон не распространяется на государственные организации и учреждения хотя их вносят сюда в понятия
э по ответственности за неисполнение требований террористической защищенности
к глубокому сожалению в нашей стране
такие организации как средние школы больницы поликлиники в полной мере не оснащены раписканами средствами защиты
вопрос у вас
я объясняю то что практически сейчас после введения если этой нормы законодательства мы привлечем к ответственности всех директоров школ
больниц поликлиники потому что необходимы сотни миллиардов тенге для того чтобы укрепить в террористической защищенности все наши социальные учреждения

так басқа сұрақтар жоқ
рахмет әлихан асқанұлы сізге
қосымша баяндама жасау үшін сөз қаржы және бюджет комитетінің мүшесі шелпеков бақтыбай ақбердіұлына беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
бүгінгі таңда қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс қимыл барлық елдердің алдына қойылатын үлкен жауапкершілік
осы бағытта қазақстанда қолданыстағы заңдарға халықаралық стандарттарға сәйкес келтіру мақсатында екі мың он бесінші жылы біраз өзгерістер енгізілген болатын
алайда алдағы жылдарға жоспарланған еуразиялық топтың тәуелсіз эксперттерінің елдегі заңның терроризмге қарсы ахуалын бағалау алдында тағы да біраз ауқымды ұйымдастыру шараларын анықтаудың қажеттілігі туындауда
сол себептен арнайы әзірленген алдарыңыздағы заң жобасының негізгі мақсаттарының бірі еуразиялық топтың өзара бағалауының екінші кезеңінің қарсаңында талапты өзгерістерді енгізу болып табылады
сонымен қатар ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлейтін фатф халықаралық ұйымының стандарттарымен сәйкестендіру көзделген
заң жобасында уәкілетті органға реттеуші тетігі жоқ қаржы мониторингі субъектілеріне қатысты хаттама толтыру функциясын беру және тәлкіленген мүлік қорын құру мәселесі қаралған
сондай ақ коммерциялық емес ұйымдарды терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланудан қорғау еліміздің аумағында жұмыс істейтін бірақ шет мемлекеттерде тіркелген
және ұлттық заңнамаға сәйкес бақылау мен қадағалауға жатпайтын төлем жүйелерінің шетелдік провайдерлерінен ақпарат сұрату сияқты негізгі міндеттері айқындалған
бұдан басқа қадағалау және уәкілетті органның сондай ақ құқық қорғау арнаулы органдардың оның ішінде қылмыстық активтерді іздестіру
және қайтару мақсатында халықаралық рәсімдеуін реттеу ведомствоаралық өзара іс қимыл және үйлестіру тетіктерін күшейту арқылы жаңа міндеттерді енгізуі анықталған
біріккен ұлттар ұйымы кеңесінің жаппай қырып жою қаруын тарату мен оны қаржыландырудың алдын алу оған тосқауыл қою және тоқтату барысында анықталған тұлғаларға қатысты қылмыстық операцияларды жүргізу негіздері кеңейтілген
жалпы айтқанда заң жобасы ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлейтін халықаралық фатф тобының талаптарын іске асыру арқылы қазақстан заң жүзінде терроризмді қаржыландыруды қолдамайтындығын
болдырмауға бағытталған барлық стандарттарды сақтайтындардың айқын дәлелі
заң жобасы бірнеше жұмыс тобының және комитеттің кеңейтілген отырысында қаралып жан жақты талқыланды
сенаттың тұрақты комитетінен және заң жобасының тұжырымдамасы бойынша ескертулер мен ұсыныстар түскен жоқ
құрметті әріптестер қаржы және бюджет комитеті қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға
және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдауға ұсынады
назарларыңызға рахмет
рахмет дариға нұрсұлтанқызы мен мына андрей ивановичтің көтерген мәселесіне ііі мынау осы заңды жүргізуші сенатор ретінде жауабын бергім келіп тұр
біріншіден осы қазіргі кезде жанға еніватқан екі жаналық бар үлкен жаңалық
біреуі осы біріккен ұлттар ұйымының кеңесінің өзінің тізімін енгізген адамдарды қазақстан бойынша қаржыландыру мәселесін араластырмау қысқаша айтқанда
екінші мәселе
терроризмге енді мына жерде бізде жаңа ыыы андрей иванович айтқандай уязвимых терроризм в террористическом отношении объектов
бұл бұрын болған жоқ
бұндай объекттер қазақстанда он жеті мыңнан асады
бұны кім тексеру керек
бүгінгі таңда бұнымен айналысатын ішкі істер органдары
бұл мектеп бұл жаңа балабақша спорт орындары сондай мәселелер адамның көп жиналатын жерлері өте көп
бұнымен қазір осы
жаңа ішкі органда ішкі қызметкерлер айналысады
айналысқанда бүгінгі тәртіпке байланысты қазіргі жағдайда өздеріңіз білесіздер тексеруге халықтың і көңіл күйі қандай екенін
кез келген тексерген келген адам өзінің не үшін тексеру керек қандай құқы бар не туралы деген мәселелер туындайды
сондықтан осы мына неге жаңағы заңға кіргізіліп отырғаны содан
мүмкін қайталанып жатқан шығар бірақ терроризмнің бүгінгі таңда өте
жаңағы ы барлық елде алдынғы қатарда екенін өздеріңіз білесіздер
сондықтан тексеретін жаңа органдар көп мекемелер көп барған жерінде ішкі істер органдарының адамдары түгел өзінің құжаттарын көрсету қажет
сондықтан осы заңға әдейі сондай мәселе болып енгізілген
біздің жұмыс тобындағы і ішкі істер органдардың і жауаптары осындай болды рахмет
енді жаңағы тексеріліватқан мекемелердің ы жетекшілері олардың жауапкершілігі қандай болады
ы осы заң бойынша
мектептің басшылары қазір біздерде ііі жеке мектептер бар
мысалы олардың басшылары болсын барлықтарының осы заң бойынша жауапкершілігі бірдей
әр мектептің өзінің жеке паспорты болады терроризмдік жағдайларға ыыы үшін не істеу керек сол паспорттарында барлықтары көрсетіледі
тексергенде соның сәйкестігін қарайды соның ішінде көрсетілген нәрселер жасалынды ма
жасалынбаса мектептің басшысы жаңағы объектілердің басшысы ііі жаңағы ы осы неге штраф төлейді
ол да осының ішінде көрсетілген бірінші рет екінші рет дегендей
сосын егер онда ол өзінің міндетін атқармайатса
енді әр облыста өзінің сол антикризисный антикоррупционный деген ііі жаңағы ііі кеңестер бар ол кісілердің келешек жұмыс орнының мәселесі қаралуға болады
тәртіп күшейеді деген сөз барлығы заң бойынша тіркелген бе жоқ қазір өзіңіздің жаңағы ойыңызды айтып
заң бойынша жаңа ыыы айыппұл салатыны заң бойынша тіркелген
тексеретін де заң бойынша тіркелген кімдер тексереді жаңағы ыыы айтылды қандай документтер болуы керек қолдарында
рахмет енді талқылауға көшіп кеттік кешіріңіздер сөз сөйлейтіндер бар ма
ольга валентиновна пожалуйста вам слово
спасибо уважаемая дарига нурсултановна уважаемые коллеги и приглашенные
противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма чрезвычайно важно
легализация денег полученных преступным путем является одной из значимых частей деятельности преступных группировок и сообществ в мире
отмывание преступных доходов позволяет преступникам получать огромные доходы
по подсчетам экспертов международного валютного фонда ежегодно легализуются два три процента от общего мирового ввп что составляет от нуля целых шестидесятых до полутора триллиона долларов сша в год
казахстан будучи динамично развивающимся рынком так же сталкивается с вызовами в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
для нашей страны прежде всего очень важен вопрос обеспечения национальной безопасности способность государства оперативно реагировать на вновь возникающие угрозы и в первую очередь в сфере противодействия терроризму и
религиозному экстремизму а также формирование благоприятной экономической среды повышение надежности и прозрачности бизнес сообщества
укрепление стабильности и безопасности финансовой системы что создаст основу для нормальной и созидательной жизнедеятельности государства и предпосылки для его экономического роста
э реалии жизни вносят все новые и новые коррективы и требуют совершенствования национального законодательства в этих вопросах с учетом рекомендаций и положения фатф и передового международного опыта
изменения и дополнения рассматриваемые сегодня в рамках законопроекта думаем будут этому способствовать
сегодня в мире сохраняется риск террористической опасности
имеет место устремление радикалов к совершению насильственных акций в том числе и внутри нашей страны
в целом в две тысячи девятнадцатом году в сорока девяти странах мира совершено шестьсот семьдесят четыре резонансных актов терроризма что на тридцать два процента больше чем в две тысячи восемнадцатом году
и блок поправок по вопросам антитеррористической защиты объектов уязвимых в террористическом отношении полагаем обеспечит дифференцированный выбор системы безопасности максимальную эффективность защиты от потенциальных и реальных террористических угроз
кроме того очень важной новеллой законопроекта по применению мер относящихся к противодействию финансирования и распространения массового уничтожения в первую очередь это принятие мер
по замораживанию операций с деньгами и иным имуществом в отношении лиц включенных в перечень организаций и лиц причастных к финансированию и распространению оружия массового уничтожения на основании рекомендаций совета безопасности оон
в рамках международного сотрудничества будут направляться уведомления в комитеты совбеза оон о пересечении государственной границы такими лицами
но при этом в целях реализации гуманитарной поправки к резолюции совета безопасности оон в законопроекте предусматриваются нормы позволяющие лицам из перечня
для обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи находящихся на его иждивении осуществлять определенные финансовые операции поскольку существующее органичение не позволяет
устроиться на работу препятствует реабилитации и адаптации таких лиц к общественной жизни а также создают предпосылки к их повторной радикализации
динамично развивающаяся экономическая среда республики казахстан интегрированность в международную финансовую систему подтверждается ростом объема финансовых операций
в свою очередь это приводит к появлению множества опасных процессов и серых схем приводящих к выводу капитала из страны
в этой связи были пересмотрены процедуры финансового мониторинга в частности пересмотрен порядок предоставления сообщений о подозрительных операциях
вместе с тем в дальнейшем эту работу необходимо усилить
очень важно выработать наиболее эффективные методы борьбы с отмыванием денег
необходимо постоянно совершенствовать и э актуализировать индикаторы подозрительной активности а финансовым организациям сосредоточиться на сообщениях
о подозрительных транзакциях что позволит уменьшить количество отчетов со стороны банков но при этом повысить их качество
также важно обновлять систему отчетности о потенциально криминальных операциях и улучшить внутренние контрольные режимы в банках и других финансовых институтах
уважаемые коллеги предпринимаемые меры благоприятно отразятся на международном имидже республики казахстан
увеличат приток иностранных инвестиций в отечественную экономику и в целом будут способствовать росту авторитета нашей страны позволит населению и предприятиям действовать безопасно
учитывая вышеизложенное считаю что данный законопроект соответствует национальным интересам и призываю коллег поддержать его
благодарю за внимание
спасибо ольга валентиновна есть еще желающие выступить
я хотела обратить внимание на то что в целом наш законотворческий законодательный процесс он э имеет репрессивный характер
мы сразу бросаемся на то чтобы наказать тех кто не соблюдает требований
а создаем ли мы условия для того чтобы те объекты о которых сегодня мы говорим эээ соответствовали всем требованиям антитеррористической защищенности это большой большой вопрос
и здесь речь идет не только о государственных объектах но и о частных тоже и мы тем самым сейчас начинаем с конца а не с начала
поэтому все таки в наших рекомендациях нужно было бы предусмотреть э вопрос о том чтобы все государственные службы планомерно содействовали тому чтобы уязвимые объекты соответствовали требованиям защиты от терроризма
а также включить требования антитеррористической защиты в обязательные при приеме в эксплуатацию новых объектов и при выдаче лицензий таким объектам
понимаете тогда было бы справедливо
поэтому сейчас конечно могут начаться злоупотребления о чем сегодня наши коллеги здесь говорили
поэтому мы бы хотели чтобы эта тема она не закрывалась а дальше продолжалась и развивалась и наши соответствующие профильные комитеты чтобы этим тоже озадачились
пойти наказать легко можно терроризировать всех директоров там детских садов школ и так дальше но что это даст
в конце концов для того чтобы эти объекты соответствовали тем требованиям опять же понадобятся расходы из государственного бюджета когда речь идет о государственных объектах
поэтому надо здесь подойти к этому очень тщательно и взвешенно в этом вопросе
несомненно такой закон нам нужен но он должен быть справедливым и учитывающим так сказать все вот эти вот вопросы которые возникают
енді шешім қабылдайық
заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдау туралы қаулының жобасы сіздерде бар
дауыс беріңіздер
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат дауыс бермегендер біреу жақтағандар қырық алты қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ қаулы қабылданды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
пожалуйста ольга валентиновна
уважаемая дарига нурсултановна предлагаю включить данный законопроект во втором чтении
в повестку сегодняшнего заседания
бұл ұсынысты дауысқа қоямын
дауыс беріңіздер
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат жақтағандар қырық жеті қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ шешім қабылданды
заң жобасы бүгін екінші оқылымда қаралады
құрметті әріптестер күн тәртібінің екінші мәселесі қазақстан мен қырғыз республикаларының үкіметтері арасындағы қазақстан азаматтарының
қырғыз аумағында және қырғыз азаматтарының қазақстан аумағында болу тәртібі туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау жөніндегі заң жобасы
баяндама жасау үшін сөз ішкі істер министрі тұрғымбаев ерлан заманбекұлына беріледі
ы саламатсыздар ма құрметті депутаттар құрметті дариға нұрсұлтанқызы
құрметті депутаттар сіздердің назарларыңызға екі мың он екінші жылғы он бірінші мамырдағы қазақстан республикасы өкіметі мен қырғыз республикасы өкіметі арасындағы қазақстан республикасының азаматтары
қырғыз республикасы аумағына және қырғыз республикасы азаматтары қазақстан республикасының аумағында болу ережесі туралы келісімге өзгерістер енгізу жайлы хаттаманы ратификациялау туралы заң жобасы ұсынылады
хаттаманы екі мың он тоғызыншы жылы он екінші шілдеде бішкек қаласында қазақстан мен қырғызстан премьер министрлері ы қол қойды
хаттамада мемлекеттік шегараны өту үшін құжаттар тізімінен балаларға арналған анықтама жасамасы бар туу туралы ііі куәлікті алып тастауды көздейді
аталған норма тек қырғызстан республикасымен жұмыс істейді басқа мемлекеттермен бұл норма көзделмеген
сонымен бірге жеке басын идентификациялау механизмі жоқ туу туралы куәлік пен қосымша бет шегарадан өткенде сканерден өткізілмейді
екі мың алтыншы жылдан бастап бүкіл әлемде халықаралық шегараны өтуі кезінде биометриялық жол жүру құжатын алып жүру міндетті болды ал қазақстан республикасына екі мың тоғызыншы жылдан бастап енгізілді
бүгінгі таңда қазақстан республикасының азаматтары құжаттары халықаралық биометриялық стандартпен істелінген
құрметті депутаттар хаттаманы ратификациялау балалардың елге кіріп шығуын стандартқа сәйкес жеке басын идентификациялауға мүмкіндік береді
аталған заңды қабылдау әлеуметтік экономикалық және құқық теріс салаларға әкеліп соқпайды және қосымша қаражатты қажет етпейді
ы қолдауларыңызды сұраймын назарларыңызға рахмет
рахмет ерлан заманбекұлына сұрақтарыңыз бар ма
сұрақтар жоқ олай болса рахмет ерлан заманбекұлы сізге
енді қосымша баяндама жасау үшін сөз конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі айтбаева сәуле мұхамбендианқызына беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
екі мың он екінші жылғы он бірінші мамырдағы қазақстан республикасының өкіметі мен қырғыз республикасының өкіметі арасындағы қазақстан республикасы азаматтарының қырғыз республикасының аумағында және қырғыз республикасы азаматтарының

хаттамада көші қон саласындағы ұлттық заңнаманы үйлестіру және жол жүру құжаттарын біріздендіру мақсатында тараптардың азаматтығына тиесілігін көрсете отырып қосымша беті бар
фотосуреті бар он алты жасқа толмаған балалар үшін туу туралы куәлікті тараптардың мемлекеттік шекарасынан жолын кесу үшін құжаттар тізбесінен алып тастау ы көзделеді
хаттаманы ратификациялаудан күтілетін нәтиже балалардың жеке басын сәйкестіре отырып олардың кіру жіне шығу тәртібін халықаралық стандарттарға сәйкес келтіру
сондай ақ балаларды қорғау үшін көші қон мәселелердегі екі елдің ынтымақтастығын тиімділігін арттыру болмақ
хаттама ратификациялануға жатады себебі қазақстан республикасының халықаралық шарттары туралы заңына сәйкес келеді
сенаттың тұрақты комитеттерінің осы заң жобасы бойынша ескертулері мен ұсыныстары жоқ
баяндалғанды ескере келе конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті қазақстан республикасы парламентінің комитеттері мен комиссиялары туралы заңының жиырма тоғыз бабының бірінші жетінші
тармақшаларын басшылыққа ала отырып мәжіліс мақұлдаған осы қарап жатқан заң жобаны конституцияның алпыс бірінші бабының төртінші тармағына сәйкес қабылдауды сұрайды рахмет
рахмет сәуле мұхамбедианқызы
заң жобасын талқылауға көшеміз сөз сөйлейтіндер бар ма
сөз бекназаровқа беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
бүгінгі сенат отырысының қарауындағы хаттама екі мың он екінші жылғы қазақстан республикасы өкіметіменен ы қырғыз республикасы өкіметі арасындағы келісімге нақты бір бапты өзгертуді көздейді
яғни оны ратификациялау екі елдің азаматтарының құқықтары мен мүдделерін толығынан сақталуына кепілдік береді және тараптардың аумағында азаматтардың болуы мәселесін құқықтық тұрғыдан реттейді
атап айтқанда хаттаманы ратификациялау кәмелетке толмаған балалардың елдерге кіріп шығуын халықаралық стандарттарға сәйкестендіру болып табылады
сонымен қатар келісім бір мемлекет азаматтарын екінші мемлекеттің аумағында болуы кезінде қолайлы жағдай туғызады
сонымен қатар заң көші қонға ұйымдасқан қылмысқа және кәмелетке толмаған азаматтарды қылмыстық мақсатта шекарадан заңсыз алып өтуге қарсы тиімді күрестегі құрал болып табылады
құрметті әріптестер сіздерді заң жобасын қолдауға шақырамын
назарларыңызға рахмет
рахмет нұрлан құдиярұлы
басқа сөйлейтіндер жоқ талқылау аяқталды енді заң жобасы бойынша шешім қабылдайық
хаттаманы ратификациялау туралы заң қабылдансын деген сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат жақтағандар қырық жеті қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ ы заң қабылданды
құрметті әріптестер келесі төрт заң жобасы ұжымдық қауіпсіздік ұйымының жұмысына байланысты бірқатар келісімдерді ратификациялауға арналған сондықтан оларды бірге қарауды ұсынамын
алдымен төрт заң жобасы бойынша бір баяндама одан кейін бір қосымша баяндама тыңдап талқылау өткізіп жеке жеке шешім қабылдасақ келісесіздер ме
басқа ұсыныстар жоқ қой
рахмет онда келістік
олай болса осы төрт заң жобасы бойынша бір баяндама жасау үшін сөз сыртқы істер министрі тілеуберді мұхтар бескенұлына беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депуттар
сіздердің қарауларыңызға ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше мемлекеттерінің басшылары екі мың он сегізінші жылы сегізінші қарашада астанада қабылданған хаттамаларды ратификациялау туралы төрт заң жобалары енгізілді
құжат жобалары мен ұжымдық қауіпсіздік туралы шартқа ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының жарғысына және құқықтық мәртебесі туралы келісімге өзгерістер енгізу көзделген
біріншіден өзгерістер ұжымдық қауіпсіздік туралы шартының үшінші және алтыншы баптарына және ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының жарғысының он үшінші бабына енгізілді
олар ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдауға өкілетті үкімет басшыларынан ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің құрамына кіру мүмкіндігін белгілейді
бұл өзгерістер арменияның парламенттік басқару нысанына ауысуына байланысты
президенттің сыртқы саяси және қорғаныс саласындағы негізгі үкіметі мен і премьер министріне берілді
екіншіден ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымның жарғысына өзгерістер енгізілуде
атап айтқанда ұйымның әріптестік институты құрылып ұйым жанындағы бақылаушының мәртебесі бойынша нормалары
бұл мәртебелердің негізгі айырмашылығы әріптес өзіне ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымның іс шараларына қатысу жөніндегі міндеттемелерді алады
бақылаушы өз мойнына қандай да бір міндеттемелерді алмайды
негізде өлшемдерге сәйкес келетін мемлекет немесе халықаралық ұйым ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы бас хатшысының атына өтініш жолдай алады
ол бойынша шешімді ұжымдық қауіпсіздік кеңесі қабылдайды
үшіншіден ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымның құқықтық мәртебесі туралы келісімге өзгерістер енгізілді
олар ұйымның бас хатшысының орыбасарларының әлеуметтік қорғалуын арттыруға бағытталған
лауазымды тұлғаларға болу елінде дипломатиялық артықшылықтары мен иммунитет беріледі
сондай ақ келісімге ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы жарғысын қабылданған редакциясындағы терминологияға сәйкес өзгерістер енгізіледі
өкілетті өкілдер ұғымы тұрақты және өкілетті өкілдер ал өкілетті өкілдер тұрақты өкілдерге ауыстырылады
екі мың жиырмасыншы жылғы сәуірдегі жағдай бойынша мемлекет ішіндегі рәсімдерді орындау туралы ақпарат армения беларусь қырғызстан және ресей федерациясынан келіп түсті
заң жобаларын қабылдау теріс экономикалық әлеуметтік құқықтық экологиялық салдарға әкеліп соқпайды және республикалық бюджеттен қосымша шығындарды талап етпейді
құрметті депутаттар сіздерден ұсынылып отырған заң жобаларын қолдауды сұраймыз
назарларыңызға рахмет
рахмет мұхтар бескенұлына сұрақтарыңыз бар ма
сұрақтар жоқ
енді төрт заң жобасы бойынша бір қосымша баяндама жасау үшін сөз халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетітінің төрағасы құл мұхаммед мұхтар абрарұлына беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
жаңа министр мырза жан жақты баяндама жасап атап өтті
мына заңның төрт жобасы бойынша жеке жеке айтпай қысқаша ғана тоқталатын болсақ бұның алғашқы екеуі бұл арменияда болған конституциялық реформалардан туындап отыр
егер бұған дейін ұжымның барлық құжаттарына арменияның президенті қол қойып тиісті шешімдер қабылдайтын болса қазіргі кезде бұл елде жүргізілген конституциялық реформаға сәйкес көптеген құқықтық мүмкіндіктер премьер министрге қарай ауысқан
сол себепті бүгін талқыланып отырған алғашқы екі заңға ііі армения премьер министрінің осындай құқықтық негіздер жасалу үшін енгізіліп отыр
бұл таза техникалық сипаттағы өзгерістер деп айтуға болады
енді үшінші заңға келетін болсақ і мұннда ұйымның жанында м бақылаушы дейтін мәртебесі бар ііі қызметкерлер жұмыс істейді
осы бақылаушының мәртебесінің нормасы үшінші заңда нақтыланып пысықталып көрсетіліп отыр
сол себептен бұл әріптестік институты құрылып ұйым заңындағы бақылаушының мәртебесіне ііі байланысты нормалар үшінші заңда көрсетілген
енді төртінші заңға келетін болсақ ііі бұл ұйымның бас хатшысы бар және бас хатшының бірнеше орынбасарлары бар
осы орынбасарларға да дипломатиялық артықшылықтар мен иммунитеттер беру көзделген
мінеки осы төрт мәселе бойынша төрт заң жобасы қабылданып отыр
бұл біздің ұлттық қауіпсіздігімізге халықаралық ынтымақтастығымызға халықаралық қауіпсіздікті сақтауға ықпалын тигізетін керекті заң жобалары
барлық комитеттердің талқылауынан өтті тиісті оң қорытындылар бар і сондықтан қолдауларыңызды сұраймыз

мұхтар абрарұлына сұрақтар
жоқ онда заң жобаларын тақылауға көшеміз сөз сөйлейтіндер бар
сөз нұрсипатов нұржан нұрланбекұлына беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы посткеңестік кеңістікте ұжымдық ұлттық қатерлер мен сындарға жедел әрекет ететін басты әскери саяси ұйым болып табылады
біздің мемлекетіміз айтылған ұйымның негізін қалаушыларының бірі ретінде серіктестермен бірге өз күштерін халықаралық терроризм және экстремизм мен заңсыз есірткі және психотроптық заттар
айналымымен қару жарақ трансұлттық қылмыстармен заңсыз көші қонмен және өзге де қауіптермен күресуге бағытталған ұжымдық қауіпсіздіктің ықпалды жүйесін құруға қатысты шараларын үйлестіруде
қазақстан республикасының осы ұйымдағы төрағалық ету кезінде атқарылған негізгі жұмыс қорытындыларының бірі халыққа халықаралық ұйымдар мен мемлекеттерге
бақылаушы және ұжымдық қауіпісіздік туралы шырт ұйымы серіктестігі мәртебесін беру тәртібі мен рәсімдерін регламенттейтін құжаттардың қабылдануы болды
сондай ақ ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің отырыстарына армения республикасы премьер министрінің қатысуының құқықтық негізін қалыптастырылуы және ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының
бас хатшы орынбасарының әлеуметтік қорғалуының күшейтілуі осы ұйымның және тұрақты жұмыс органдарының тиімділігін арттыруға ықпал етеді
алдынғы баяндамаларда жан жақты айтылған ұйымның халықаралық құқықтық негізінің өзгеруі осы ұйым серіктестерінің қатынастарын жаңа сапалық деңгейге шығаруға
стратегиялық мақсаттардың ортақтығын нақтылауға және ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйым әлеуетін күшейтуге мүмкіндік береді
айтылғандарды ескере келе осы заң жобаларының қабылдануын қолдауды әріптестерімнен сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет осымен талқылау аяқталды
заң жобалары бойынша бөлек бөлек шешім қабылдайық
бірінші ұжымдық қауіпсіздік туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы екінші хаттаманы ратификациялау туралы заң қабылдансын деген сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар
қырық алты депутат жақтағандар қырық алты қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ заң қабылданды
екінші ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының жарғысына өзгерістер енгізу туралы екінші хаттаманы ратификациялау туралы заң қабылдансын деген сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын

нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат жақтағандар қырық жеті
қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ заң қабылданды
үшінші ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының жарғысына өзгерістер енгізу туралы үшінші хаттаманы ратификациялау туралы заң қабылдансын деген сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат жақтағандар қырық жеті қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ заң қабылданды
төртінші ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының құқықтық мәртебесі туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы екінші хаттаманы ратификациялау туралы заң қабылдансын деген сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат жақтағандар қырық жеті қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ заң қабылданды
ұжымдық қауіпсіздік ұйымына қатысты төрт заң қабылданды
құрметті әріптестер күн тәртібінің келесі мәселесі қазақстан мен америка құрама штаттарының өкіметтері арасындағы консулдық артықшылықтар мен иммунитеттер туралы келісімді ратификациялау жөніндегі заң жобасы
бұл заң жобасы бойынша баяндама жасау үшін сөз сыртқы істер министрі тілеуберді мұхтар бескенұлына беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депуттар
қазақстан республикасының үкіметі мен америка құрама штаттарының үкіметі арасындағы консулдық артықшылықтар мен иммунитеттер туралы келісімді ратификациялау туралы қазақстан республикасы заң жобасын қарауға енгізіледі
қазақстан мен құрама штаттар арасындағы ынтымақтастық қазақстан республикасы тұнғыш президенті елбасымыз нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың екі мың он сегізінші жылғы
ақш қа сапарын қорытындылары бойынша орнатылған кеңейтілген стратегиялық серіктестік рухында дамып келеді және одан әрі нығаюда
қазақстан мен ақш арасында барлық деңгейде тұрақты саяси диалог жүргізілуде
өткен жыл ішінде еліміздің барлық министрлер кабинеті ақш та іс сапарлармен болды және қазақстан республика премьер министрінің сапарымен аяқталды
сонымен қатар осы жылдың ақпан айында ақш тың мемлекеттік хатшысы майк помпеоның қазақстанға ресми сапары өтті
елбасы сапарының қорытындысы бойынша сан францискода қазақстан республикасының бас консулдығын ашу туралы шешім қабылданды
осылайша ақш аумағында қазіргі уақытта қазақстанның екі бас консулдығы яғни нью йорк және сан франциско қалаларында жұмыс істейді
ал біздің елде ақш тарапы үшін өңірлік хақ қызметін атқаратын орталық азиядағы жалғыз алматы қаласындағы ақш тың бас консулдығы ғана бар
келісім консулдық лауазымды тұлғалар мен олардың отбасы мүшелеріне дипломатиялық иммунитеттер мен артықшылықтарды қамтамасыз етуге қатысты мәселелерді реттейді
бір мың тоғыз жүз алпыс бірінші жылғы дипломатиялық қатынастар туралы вена конвенциясы сәйкес келісім негізінде екі мемлекеттің консулдық мекемелерінің қорғалатын консулдық лауазымды тұлғаларды
консулдық қызметшілері және олардың отбасылы мүшелері юрисдикциялық иммунитеттермен қамтамасыз етілетін салықтар алымдары мен баждардан өзара босатылатын болады
екі мемлекеттің өзара пайдаланатын мен артықшылықтарын күшейту консулдық лауазымды тұлғаларының және консулдық қызметшілердің қызметіне оң әсерін тигізетін болады
сонымен қатар келісімді іске асыру америка құрама штаттарында қазақстан республикасы азаматтарының мүдделерін ұсыну және қорғаудың тиімділігін арттырады
қазақстан республикасының мүдделі мемлекеттік органдарынан ұсыныстар мен ескертулер болған жоқ
келісімді іске асыру мемлекеттік бюджеттен қаржы қаражатын бөлуді талап етпейді және қазақстан республикасы үшін теріс құқықтық саяси және әлеуметтік салдарларға әкеліп соқпайды
жалпы келісімді ратификациялау қазақстан республикасының ұлттық мүдделеріне сай келеді
аталған келісімді ратификациялау мәселесі бойынша сіздердің қолдауларыңызды сұраймыз
назарларыңызға рахмет
рахмет мұхтар бескенұлына сұрақтарыңыз бар ма
сұрақ жоқ
заң жобасы бойынша қосымша баяндама жасау үшін сөз халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы құл мұхаммед мұхтар абрарұлына беріледі
ііі құрметті әріптестер
заң жобасы бойынша жаңа толық айтылып өтті оның бәрін қайталап жатудың қажеті жоқ деп есептеймін
бұл ең алдымен бізге керек өйткені дәл қазіргі кезеңде америка құрама штаттарында көптеген қазақстандықтар тұрып жатыр
олардың ішінде студенттер де бар үлкен мамандар да бар ғылыми қызметкерлер бар і сондықтан біз ыыы бұл елде консулдық қызметтің жұмысын одан әрі қарай жаңа биікке көтеруіміз керек
міне осыған сәйкес ыыы бұл ы келісім өткен жылы жасалған барлық ыыы талқылаулардан өтті
бұл біздің қызметкерлерімізге консулдық артықшылықтар консулдық иммунитет
және олардың отбасы мүшелерін де тиісті жағдайлар жасайды
міне сол себептен бұл ыыы заң жобасы бізге қажет і барлық комитеттер қолдады ескертулер жоқ сондықтан қолдауларыңызды сұраймыз
рахмет мұхтар абрарұлы
енді заң жобасын талқылауға көшеміз сөз сөйлейтіндер бар ма
сөз мұсабаев талғат амангельдиевичке беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
талқыланатын заң жобасының мақсаты денсаулық мекемелері мен і консулдық лауазымды адамдары сондай ақ консулдық қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелері пайдаланатын қолайлы жағдайларды жасау болып табылады
келісім екі мемлекеттің консулдық лауазымды тұлғалары мен олардың отбасы мүшелеріне дипломатиялық иммунитеттері мен артықшылықтарды қамтамасыз етуге қатысты мәселелерді реттейді
осылайша олардың юрисдикциялық иммунитеттері мен қамтамасыз етілетін салықтар алымдар мен баждардан өзара босатылатын болады
келісімді ратификациялау азаматтардың мүдделерін білдіру мен қорғаудың тиімділігін арттыру сондай ақ қазақстан республикасы мен америка құрама штаттары арасындағы өзара ынтымақтастық пен достық қатынастарды нығайту әкеледі
осыған байланысты аталған заң жобасын қолдауды сұраймын рахмет
рахмет талғат аманкелдіұлы
талқылау аяқталды енді заң жобасы бойынша шешім қабылдайық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
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат жақтағандар қырық жеті қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ заң қабылданды
құрметті әріптестер күн тәртібінің келесі мәселесі қазақстан мен өзбекстан өкіметтері арасындағы қазақстан азаматтары болып табылатын еңбекші көшіп қонушылардың өзбекстандағы
және өзбекстан азаматтары болып табылатын еңбекші көшіп қонушылардың қазақстандағы еңбек қызметі және құқықтарын қорғау туралы келісімді ратификациялау жөніндегі заң жобасы
баяндама жасау үшін сөз еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі нұрымбетов біржан бидайбекұлына беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті сенат депутаттары сіздердің қарауларыңызға қазақстан республикасы мен өзбекстан республикасы өкіметтері арасындағы еңбекші көшіп қонушылар мәселесіне қатысты келісімді ратификациялау туралы заң жобасы енгізіліп отыр
келісімге екі мың он тоғызыншы жылы он бесінші сәуірде ташкент қаласында мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың мемлекеттік іс сапары барысында қол қойылған болатын
келісімнің мақсаттары тараптар мемлекеттерінде көші қон ағымдарын реттеу және заңсыз еңбек қызметін болдырмау жөнінде шараларды жүзеге асыру болып табылады
келісімді ратификациялау екі елдің арасындағы еңбек көші қон процесстерін реттеу саласындағы ынтымақтастықты нығаюына ықпал етеді деп санаймыз
ратификация сондай ақ басқа да нормативтік құқықтық актілерге қабылдау немесе олардың өзгерістер енгізуді талап етпейді
ііі келісімнің күші екі ел арасындағы барлық еңбекші көшіп қонушыларға қолданады және олардың қызметі мен құқықтарын қорғау мәселелерін реттейді
сондай ақ келісімде уәкілетті мемлекеттік органдары белгілеген келісімде өзара қарым қатынастар бойынша ұлттық заңнаманың басымдығы реттелген және қызметкерлер жұмысшылардың базалық кепілдіктері бекітілген
бұл еңбек демалысына жіті аурулар кезінде тегін медициналық көмектің кепілді көлемін алуға еңбекке ақы төлеу туралы
қабылдаушы мемлекеттің аумағында болған кезеңінде еңбек қызметі сипаты мен ұзықтылығы туралы мәліметтерді растайтын құжаттар алу құқықтары
еңбекті қорғау саласында еңбек міндеттерін орындауында байланысты қызметкердің өмірі мен і денсаулығына зиян келтірілген жағдайда
жұмыс беруші өзінің мүлік тасымалдауға және беруге сондай ақ тапқан табысын аударуға байланысты шығымдарды төлейтіні анықталады
біліктілікті растау жөнінде екі елдің азаматтары үшін қолайлы жағдай жасау мақсатында білім туралы құжаттарын қабылдаушы мемлекеттің заңнамасында белгіленген тану рәсімдерінен өткізбей танылады
сондай ақ қызметкерлерге еңбек шарты бұзылған кезде болу мерзімі аяқталғанға дейін қабылдаушы елдің аумағынан кетуіне қойылатын талаптар бар
қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің әлеуметтік мәдени даму комитетінің лингвистикалық сараптамасының нәтижелері бойынша келісімнің кіріспе мәтініне және мемлекеттік тілдегі атауына қатысты
қазақстан тарапының ұсынысына келісім беру туралы өзбекстан республикасы сыртқы істер министрлігінің ноталары бар осы ноталар келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады
осы келісімді ратификациялау республикалық бюджеттен қосымша қаржылық шығындарға сондай ақ теріс әлеуметтік экономикалық және өзге де құқықтық салдарға алып келмейді
назарларыңызға рахмет қолдауларыңызды сұраймыз
рахмет біржан бидайбекұлына сұрақтарыңыз бар ма
сенатор еңсегенов
ы рахмет дариға нұрсұлтанқызы
құрметті біржан бидайбекұлы аталған
келісім шартқа қатысты менің бірнеше сұрағым бар
өзіңіздің берген ақпаратыңызға сәйкес екі мың он тоғызыншы жылы қазақстанда үш жүз тоқсан төрт мың өзбек азаматына рұқсат берілген екен
оның сексен екі пайызы құрылыста тоғыз пайызы үй жұмысында алты пайызы бала бақша жұмысында жұмыс жасаған
осының өзінен ақ біздің еліміздің негізгі қара жұмыс күші өзбек азаматтары екендігі көрініп тұр
ал енді келісімдегі он сегіз бапты қарап шықсақ оның негізгі мақсаты өзбек мемлекеті тарапынан осы өзбек жұмысшыларының і жағдайын заңнамалық тұрғыдан реттеуге бағытталғаны сезіліп тұр мазмұнынан
жалпы келісім шарттың негізгі талабы іске асу үшін бұл еңбек шарты
еңбек шарты ал іс жүзінде осы еңбек шарты орындалмайтындығы белгілі әсіресе құрылыс саласында жүрген азаматтармен еңбек шарт жасалмайды
бұны сіздер қалай бақылайсыздар қалай іске асырасыздар
себебі ы келісімде қаралған әлеуметтік еңбек заңдылығын сақталуы тікелей осы келісім шартқа байланысты
екінші заңның он бірінші бабында
егер еңбекші жұмыс жасаушы өзінің еліне кеткен жағдайда тарап заңда белгіленген тәртіппен еңбек қызметінің сипаты еңбек қызметінің ұзақтығы және еңбек етушінің ііі біліктілігі туралы мәліметтерді көрсететін құжат береді дейді
біздің еңбек заңдылығымызда бұндай і құжаттарды тәртібі оның нысаны бекітілген бе
мысалы қызметінің сипаты қалай жұмыс жасады деген сияқты
екінші үшінші сұрағым мынау он екінші баптың үшінші бөлімінде еңбекші еңбекші көшіп қонушыларды зейнетақымен
қабылдаушы мемлекеттің заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады дейді
яғни зейнетақымен і қамтамасыз ету еңбек жаңағы еңбекші көшіп қонушыларды қалай іске асырылады
бұл заңнамалық я өкіметтің қаулысымен шешілген мәселе ме рахмет
құрметті і сәрсенбай құрманұлы сіздің сұрақтарыңызға қатысты
бірінші і бізде істеп жүрген і өзбек азаматтары жаңағы айтылған цифріңізді растаймын
біздің ішкі істер министрлігінің тарапынан біздің қазақстандағы жеке тұлға яғни қазақстандықтардың үйінде жұмыс істеп жүрген
төрт жүз он төрт мың адамға ішкі істер министрлігі рұқсат берген болатын оның үш жүз тоқсан төрт мыңы өзбекстанның азаматтары ол рас
і бұл енді еңбек заңдылығы бойынша еңбек шарттары қалай болады дейді
бұл ііі азаматтар біздің қазақстандықтардың үйінде жұмыс істеу үшін ішкі істер министрлігінен рұқсаттама алады
рұқсаттама алған кезде ііі салықты төлеумен қоса ол жерде дактилоскопия басқа да суретке түсіру
шараларын қолданып ол жердегі тағы да бір шарты ол ііі тартылған шетелдіктерге тапсырыс берген азамат еңбек шартын да ұсынуы тиіс
сондықтан еңбек шарты болуы осы рұқсаттаманы берген кезде қадағаланады
ііі екінші зейнетақы мен әлеуметтік қамсыздандыру жағынан
ііі мынау келісім бойынша і мәселелерде ұлттық заңнамаға басымдылық беріледі
біздің ұлттық заңнама бойынша зейнетақы және әлеуметтік қамсыздандыру жағынан тек қана қазақстанның азаматтары немесе қазақстанда тұрақты тұратын шетелдіктерге тарайды яғни ііі вид на жительствосы бар
бұл іс келісім бойынша бұл уақытша жұмыс істеватқан азаматтар сондықтан зейнетақылық әлеуметтік қамсыздандыру шаралары мынау уақытша жұмыс істеп жүрген еңбекші көшіп қонушыларға тарамайды
ал енді і жаңағы ііі келісім бойынша екі елдің арасында өзара ііі жұмыстың сипаты ііі жөнінде ііі ұзақтылығы жөнінде мәліметтер ұсыну ол да біздің заңнамаға сәйкес келетін дүние
біздің еңбек ііі кодексі бойынша жұмыс істеп кеткен азаматқа өзінің өтініші бойынша жұмыс беруші өзінің і жаңағы ііі жұмыс істеген
мамандығы бойынша оның жаңа алған жалақысы бойынша атқарған жұмысы бойынша ііі сипаттама беруге міндетті ііі біріншіден
сондықтан біздің еңбек заңдылығына сәйкес келеді келісім екіншіден бұл екі елдің арасындағы есеп жүргізу і мәліметтері алмасуға і тағы да бір екпін береді деп санаймыз
рахмет басқа сұрақтар жоқ
енді қосымша баяндама жасау үшін сөз әлеуметтік даму және ғылым комитетінің төрағасы мұрат бақтиярұлына беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы қадірлі әріптестер
бүгінгі талқыға түсіп жатқан заң жобасының басты мақсаты туралы еңбек және әлеуметтік қорғау министрі нұрымбетов і біржан бидайбекұлы жан жақты баяндап берді деп ойлаймын
аталмыш келісімде қазақстан республикасы мен өзбекстан республикасының аумағында азаматтарды жұмысқа орналастыру мәселелеріне қатысты осы екі елдің азаматтары үшін
бар бос орындар бойынша тараптар арасындағы өзара іс қимылды және өзекті ақпарат алмасуы толығымен қамтылған
келісім жобасында еңбекші мигранттарды тартудың жеткілікті тетіктері белгіленген
осы келісімді жүзеге асыруға жауапты тараптардың нақты құзыретті органдары анықталған
еңбекші мигранттардың әлеуметтік экономикалық құқықтарының жүзеге асыру қағидалары белгіленген
сонымен қатар заң жобасында еңбек қызметке қатысты шетелден жұмыс тарту жүйесіне ешқандай әсерін тигізбейді
заң жобасы қазақстан республикасының конституция және заңдарымен кепілдендірілген азаматтың құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруға кедергі келтірмейді
осы заң жобасын қабылдау республикалық бюджеттен қосымша қаржылық шығындарға сондай ақ теріс әлеуметтік экономикалық және өзге де құқықтық салдарға әкеліп соқтырмайды
заң жобасы бойынша жұмыс топтарының және бас комитет отырысында жан жақты талқыланды
қазақстан республикасы сенатының барлық комитеттері заң жобасы бойынша оң қорытындыларын берді
дегенмен де айтуымыз керек бар жоғы он сегіз ғана баптан тұратын келісім екі мың он тоғызыншы жылдың қазан желтоқсан айларында
қазақстан республикасы сыртқы істер министрлігі тарапынан өзбекстан республикасы сыртқы істер министрлігіне екі рет дипломатиялық нота жіберілген
бұл екі нотада да сараптаманың негізінде жолданып отыр
бұл халықаралық келісім жасауда жауапты мемлекеттік органдар олардың мазмұнына толық деңгейде мән бермейтіндігін және оларды лингвистикалық сараптама жасағанда сапасыз жасалатынын көрсетеді
сонымен қатар заң жобасының он бесінші бабына қатысты яғни екі елдің арасындағы білімі жайлы құжаттарды мойындау рәсіміне байланысты біршама мәселелер туындаған болатын
атап айтқанда өзбекстан республикасының еңбекші мигранттарының білімі жайлы құжаттары қазақстан республикасы аумағында заңнамалық рәсімдеу жасамай ақ еуразиялық экономикалық одақ келісім шартының тоқсан жетінші бабына сәйкес танылады
тек педагогикалық медициналық және фармацевтикалық қызмет түрлерімен айналысу үшін заңнамамен бекітілген білім туралы құжаттарды тану яғни нацификаттау рәсімдерден өту керек
ал өзбекстан республикасының қазіргі қолданыстағы ұлттық заңнамасында қазақстандағы жоғарғы оқу орындарында алған дипломдардың барлығы нацификациядан өту тиіс
тек танылған халықаралық ұйымдардың рейтингісінде мың мыңдыққа енген жоғарғы оқу орындары мен еуропалық жоғарғы оқуға сапалық кепілдік беру
ассоциациясының толық құқықты мүше уәкілетті ұйымдарымен аккредиттетілген жоғарғы оқу орында білім алғандар ғана сақтан тыс танылады деп белгіленген
бұл мәселе бойынша еңбек және әлеуметтік қорғау білім және ғылым сыртқы істер министрліктерінің вице министрлері мен өкілдерін қарастыра отырып талдау барысында түсіністік табылды
нақтылай айтсақ келісімге қатысушы тараптардың еңбекші көші қонушылардың білім туралы құжаттары осы бүгінгі келісім күшіне енгеннен кейін
заңнамада белгіленген рәсімдерді жүргізбей ақ білім туралы құжаттар екі мемлекет аумағында бірдей негізде танылатын болатындығы нақтыланды
бұған қосымша сыртқы істер министрінің орынбасары марат сыздықовтың жазба хатында үстіміздегі жылы жоғары білім ы саласында дипломдарды тану мәселесі төңірегінде
қазақстан республикасы мен өзбекстан республикасы білім және ғылым министрліктері арасында жеке келісімшартқа қою мәселесі бар екені айтылды
қадірлі әріптестер біз парламент мүшелері осы кезге дейін көптеген халықаралық келісімдер мен келісімшарттарды ратификациялап жатырмыз және тиіспіз де
әрине мұндай тәртіп бар және оны біз ойлап тапқан жоқпыз
халықаралық келісімдер атқарушы биліктің ішінде дайындалады және қол қойылады
бір айда немесе бір жылдан кейін ол парламентке қабылдау үшін ұсынылады
парламент оны көзбен көрген де құлақпен естіген де жоқ
меніңше бұл процедура да қарапайым логика мен этикаға қайшы келетін консерватизм ішкі шығуға мүмкіндік бермейтін формализм элементтері бар
пойыз кетті бәрі жасалды мұндай құқық кімге керек
менің ұсынысым кез келген халықаралық келісімдер мен келісімшарттарды дайындау және қол қоюға әр палатадан бір депутаттан қатысқаны дұрыс сияқты
сонда біз парламент мүшелері осы маңызды процеске қатысамыз білікті әлеуметімізбен көмектесеміз және жауапкершілікті бірдей бөлісеміз деп ойлаймын
құрметті әріптестер тұтастай алғанда осы айтылғандардың негізінде қарастырылып отырған заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын рахмет

осы жаңағы ы мұрат бақтиярұлы айтылған і ойларды ұсыныстарды көзқарасты бүкіл палатаның көзқарасы деп біліңіздер мұхтар бескенұлы
оны да бірталай өзіміз талқылаймыз жаңағы ыыы тиісті комитет ол мәселе бойынша і жұмысты жүргіземіз деп отыр жоспарлап отыр
енді оған да бірталай өзгерістер осы рәсімге бірталай өзгерістерді енгізу керек деп ы ойлаймыз
енді заң жобасын талқылауға көшеміз сөз сенатор ершов сергей михайловичке беріледі
пожалуйста сергей михайлович

э уважаемая дарига нурсултановна уважаемые коллеги
миграция сегодня стала глобальным явлением с растущими масштабами и сложностями
динамика трудовой миграции может оказывать огромное влияние на социально экономическую ситуацию любой страны
работники мигранты вносят свой вклад в рост и развитие как страны своего пребывания так и происхождения э порождая сложные проблемы в сфере управления защиты мигрантов а также международного сотрудничества
рассматриваемое соглашение между правительством республики казахстан и правительством республики узбекистан о трудовой деятельности и защите прав трудящихся мигрантов является эээ являющимся гражданами республики узбекистан
и в республике казахстан и трудящимся мигрантов являющимся э гражданами республики казахстан в республике узбекистан не освобождает трудящихся мигрантов от обязанности соблюдать законодательство принимающего государства
благодаря соглашению эээ трудящиеся мигранты имеют право на отдых получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи при острых заболеваниях представляющих опасность для окружающих
э в соответстсвии с законодательством принимающего государства и условиями трудового договора
по данным эээ по данным комитета миграционной службы республики казахстан в казахстане за две тысячи восемнадцатый год зарегистрировано один миллион четыреста пятьдесят три тысячи граждан узбекистана
таким образом узбекистан занимает лидирующую позицию по миграции граждан в казахстан
в этой связи для упорядочения законного оформления взаимовыгодного транзита работников мигрантов между нашими странами а также
эффективного сотрудничества в трудовой сфере данное соглашение выступает одним из необходимых звеньев миграционной политики обеих стран
учитывая вышеизложенное считаю целесообразным поддержать данный законопроект республики казахстан

спасибо сергей михайлович
енді заң жобасы бойынша шешім қабылдайық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
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат жақтағандар қырық жеті қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ заң қабылданды
енді күн тәртібіне қосымша енгізілген заң жобасы бойынша комитеттің отырысын өткізу үшін он минутқа үзіліс жариялаймын
құрметті депутаттар тіркеуден өтулеріңізді сұраймын
тіркеу режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат қажетті кворум бар жұмысымызды жалғастырамыз
құрметті депутаттар күн тәртібіне қосымша енгізілген қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс қимыл мәселелері бойынша заң жобасы екінші оқылымда қаралады
сөз шелпеков бақтыбай ақбердіұлына беріледі
дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға
қарсы іс қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы сенат отырысында қаралды және бірініші оқылымда қабылданды
заң жобасын талқылау және оны екінші оқылымға дайындау барысында өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттігі туындады
заң жобасының тұжырымдамасына сәйкестендіруге байланысты қазақстан республикасы кәсіпкерлік кодексінің отыз сегізінші бабы екінші тармағының бесінші тармақышасына
жаппай қырып жою қаруын таратуды қаржыландырумен айналысқан ұйымдар мен тұлғалардың тізбесі деген сөздермен толықтыру енгізілуі қажет
сонымен қатар қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс қимыл туралы қазақстан республикасы заңының төртінші бабының бірінші тармағына
қаржы мониторингіне жататын операциялардың шекті сомаларын шетел валютасында көрсетуге қатысты өзгерістер енгізу ұсынылды
валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы қазақстан республикасы заңының алтыншы бабының бірінші тармағына сәйкес бәс тігу ойын мекемелеріндегі құмар ойындар және
лотерея өткізу нәтижелері бойынша қолма қол ақша түріндегі ұтысты алу сияқты операциялар ломабард
осы ыыы шетел шетел валютасында жүзеге асырыла алмайды
осыған байланысты жоғарыда аталған операциялардың шекті сомаларын шетел валютасында көрсетуді алып тастау ұсынылады
бұдан басқа неке ерлі зайыптылық және отбасы туралы қазақстан республикасы кодексінің ережелеріне сәйкес қорғаншылық және қамқоршылық балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғаудың жекелеген құқықтық нысандары болып табылады
осыған байланысты қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс қимыл туралы екі мың тоғызыншы жылғы жиырма сегізінші тамыздағы
қазақстан республикасы заңының он екінші бабына қорғаншылығындағы деген сөздермен толықтыру енгізілу қажет
сонымен бірге заң жобасы баптарының нормаларын ұштастыратын сондай ақ заң техникасының қағидаларымен байланысты бірқатар өзгерістер енгізілді
барлық ескертпелер мен ұсыныстар салыстырмалы кестеге жинақталған
баяндалғанды ескере келе қаржы және бюджет комитеті қазақстан республикасы конституциясының алпыс бірінші бабының бесінші тармағына сәйкес қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне

назарларыңызға рахмет
рахмет заң жобасы бүгін талқыланды
талқылауды талқылаудың қажеті бар ма қазір қосымша жоқ
онда басқа пікірлер болмаса салыстырма кестені қараймыз
кестеге жеті түзету енгізілген
бас комитет бұл түзетулерді қабылдау жөнінде ұсыныс жасап отыр
қалай келісесіздер ме
онда заң жобасы бойынша салыстырма кестеге енгізілген түзетулерді бас комитеттің ұсыныстарымен дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат дауыс бермегендер біреу жақтағандар қырық алты қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ заң жобасына сенат енгізген түзетулер қабылданды
мәжіліс мақұлдаған қалған баптарды дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат жақтағандар қырық алты қарсылар жоқ қалыс қалғандар біреу
мәжіліс мақұлдаған баптар қабылданды
сенат енгізген түзетулерді мәжіліске жіберу туралы қаулыны дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат жақтағандар қырық жеті қарсылар жоқ қалыс қалғандар
жоқ шешім қабылданды
сенат енгізген түзетулер мәжіліске жіберіледі
бейнеконференц байланысқа қатысқандарға рахмет
байланысты өшіруге болады сау болыңыздар
енді депутаттық сауалдарға көшейік
сөз сенатор бектаев әли әбдікәрімұлына беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы
біздің депутаттық сауалымыз премьер министрге жіберіледі
құрметті асқар ұзақбайұлы төтенше жағдай қалыптасқан қазіргі уақытта көктемгі дала жұмыстарының уақытылы және сапалы өткізу оңайға соқпайтыны белгілі
қауіпті дертпен тайталаса жүріп ауыл еңбеккерлері биыл жиырма екі жарым миллион гектардан астам егіс егіп көкөніс өсіріп мал бағып еліміздің азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етулері керек
алайда жергілікті жерлерден түсіп жатқан ақпараттарға сүйенсек көктемгі дала жұмыстарын ұйымдастыруда орын алыватқан кемшіліктер мен проблемалар баршылық
осыған байланысты төмендегі мәселелерге сіздің назарыңызды аударғымыз келеді
біріншіден көктемгі дала жұмыстарына қаралған жүз жетпіс миллиард теңге қаржының басым бөлігі аграрлық несие корпорациясы арқылы несие серіктестіктеріне екінші деңгейдегі банктерге бөлінгелі отыр
бұл өз кезегінде ірі тауар өндірушілерге басымдық беріп ұсақ шаруашылықтарды қаржылық қолдаудан шет қалдырады деген сөз
мысалы осы уақытқа дейін таратылған елу бір миллиард теңге несиені тек бір мың сегіз жүз жиырма екі ауыл кәсіпорындары пайдаланған
бұл барлық қожалықтардың бір пайызы ғана
екінші деңгейдегі банктер арқылы жетпіс жеті тауар өндіруші орта есеппен екі жүз сексен сегіз миллион теңгеден қаржыландырылып барлық несие көлемнің қырық бір пайызын пайдаланған
ал майда қожалықтарға үш пайызы ғана бұйырған
ұсақ шаруашылықтардың көпшілігі несие серіктестіктеріне мүше емес банктердің талаптары олар үшін өте жоғары
бүгінгі таңда ауыл шаруашылығы тауар өндірушілердің жетпіс пайызының қаржылық жағдайы нашар
жанар жағармайы қосалқы бөлшектер мен минералды тыңайтқыштар бағасының шарықтап өсуі көп қожалықтарды әсіресе майда шаруашылықтарды тұралатып қаржы дағдарысына ұшыратты
бұған дейін көктемгі дала жұмыстарының сексен пайызын шаруалар өз қаржысымен атқарып келген ал биылғы жылы ол елу пайызға да жетпеуі мүмкін
оның үстіне мемлекет тарапынан бөлінген субсидиялар кешіктірілуде біраз бағыттар бойынша оларды бөлудің тәртібі де бекітілмеген
бүгінгі таңда барлық қаржының үштен бір бөлінгенімен жалпы егіс көлемінің он пайызға ғана игерілген
осыларды ескере отырып көктемгі дала жұмыстарын қаржыландыру барысын өзіңіз тікелей бақылау бақылауға алуыңызды сұраймыз
несиелендірудің тәртібін қайта қарай отырып оны алуды жеңілдету қажет деп есептейміз
егіс егуге қарастырылған субсидиялардың біраз бөлігін жергілікті әкімдіктердің кепілдігі бойынша алдын ала төлеудің жолдарын қарастыру да өте маңызды
аграрлық секторда ұсақ шаруашылықтарды қаржыландыру мақсатында ауыл шаруашылығы қолдау қорын оның жергілікті филиалдарын
осы жұмыстарға тарту өңірлердегі микронесие ұйымдары арқылы белгіленетін берілетін несиелер көлемін екі үш есеге арттыру керек деп ойлаймыз
екіншіден көктемгі дала жұмыстарына бөлінген жеңілдетілген жанар жағармайдың бағасы әлі де қымбат
соңғы екі айдың көлемінде әлемдегі мұнай бағасы екі екі жарым есе төмендеді ал біздің мұнай өндеу зауыттарынан шығарылатын дизельдік отынның бағасы он пайызға ғана арзандады
биылғы жылдың бірінші наурызында дизель отынының бір тоннасы жүз тоқсан төрт мың теңге болса бүгін жүз жетпіс төрт мың теңгені құрап отыр яғни бір литріне жүз қырық бес теңгеден келеді
оған жол оған транспорт және сақтау шығындарын қосқанның өзінде жүз жүз алпыс теңгеден аспайды
олай болса ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері неге жүз алпыс бес теңгеден алулары керек
өзімізді өзіміз алдауымыздың қажеті қанша
біздің ойымызша көктемгі дала жұмыстары үшін арзандатылған жанар жағармайдың бағасы көшедегі май құю бекеттеріндегі емес мұнай өндеу зауыттарындағы бағадан он бес пайызға төмен болуы тиіс
осылардың барлығын ескере отырып
бөлінетін ііі қазақстан республикасы өкіметіне көктемгі дала жұмыстарына бөлінетін жанар жағармайдың бағасын қазіргі бағамен салыстырғанда елу пайызға дейін арзандатып шаруаларға уақытылы жеткізудің мүмкіндіктерін қарастыруды ұсынамыз
үшіншіден көктемгі дала жұмыстарын ерте бастаған оңтүстік өңірлерде алғашқы өнімдер жинала бастады
бүгінгі таңда тек түркістан облысы бойынша үш жүз мың тонна қырыққабат жетпіс мың тоннадан астам қияр мен помидор пісіп дайын тұр
қызылорда жамбыл алматы облыстарындағы жылыжайлар мен дала еңбеккерлерінің өнімдері тағы бар
өкінішке орай бұрын өз өнімдерін облыс орталықтарына ірі мегаполистерге тіпті ресейдің қалаларына шығарып жүрген шаруалар төтенше жағдайға байланысты құрылған блок посстардан өте алмай көп қиындықтар көруде
осыған орай ауыл шаруашылығы өнімдерінің тез бұзылатындығын еліміздегі қалған қала тұрғындарының қазіргі жағдайда жаңа көкөніске деген қажеттілігін ескере отырып ауыл өнімдерін кедергісіз өткізіп нарыққа шығаруының мүмкіндігін қарастыруды ұсынамыз
сондай ақ шетелдерден әкелінетін минералды тыңайтқыштар мен қосалқы бөлшектерді де шаруаларға тез жеткізудің жолдарын табу қажет деп есептейміз
құрметпен парламент сенатының депутаттары рахмет
рахмет әли әбдікәрімұлы
өте маңызды тақырып қазір ауыл шаруашылықтар шешімдерді нақты шешімдерді күтіп отыр
уважаемые коллеги все вопросы повестки дня рассмотрены позвольте мне сказать несколько слов о ситуации в стране и в мире
вчера вышла глубокая искренняя мудрая статья елбасы
простые понятные каждому и одновременно заряженные энергией и верой в наш народ слова
елбасы глубоко проанализировал ситуацию в мире возникшую из за пандемии коронавируса дал свою высокую оценку предпринимаемым государством мерам
по охране здоровья наших граждан поддержки населения и экономики страны в этих непростых условиях
как подчеркнул первый президент страны действительно для стабилизации положения сделано немало и системная работа в этом направлении продолжается
самое главное надо понимать что ни один человек ни один гражданин нашей страны не останется без поддержки в период тяжелых испытаний
для этого у нашего государства имеются все необходимые ресурсы
к сожалению порой великие правильные дела становятся понятными и очевидными в моменты кризиса когда приходит беда
сегодня мы все на деле видим как дальновидная политика елбасы по созданию национального фонда по диверсификации экономики по развитию сельского хозяйства и инфраструктуры
создали ту самую подушку безопасности которая обеспечивает базовую устойчивость государственной экономической и социальной системы казахстана и которая позволит нам преодолеть очередной кризис
а в этом а в том что наша страна наш народ его преодолеют и станут еще сильнее я абсолютно убеждена
елбасы всецело поддержал антикризисные меры принимаемые руководством страны и призвал нас всех поддержать президента касым жомарта кемелевича токаева и правительство
думаю выражу общее мнение всех сенаторов если скажу что вчерашнее обращение лидера нации даст новый импульс нашим действиям в борьбе с кризисом
в эти дни нам казахстанцам очень важно сохранить единство и согласие в обществе
бірлік түбі береке дейді дана халқымыз ендеше осындай өткінші сынақ кезеңінде бір мақсат ортақ мүддемен игі істерде бірге болайық
уважаемые коллеги сегодня весь мир переживает один из самых драматических периодов нашей истории
глубина экономического кризиса и неизбежно связанных с ним социальных изменений еще до конца не видны
прогнозов много сейчас делается разных мы безусловно верим в лучшее но ситуация требует действий решительных и порой жестких
антикризисные меры принимаемые главой государства и правительством в условиях чрезвычайного положения своевременны и необходимы
мы все их полностью поддерживаем
важно что поручение президента по поддержке граждан страны малого и среднего бизнеса охватывает не только период чрезвычайного положения но и в целом весь период преодоления кризиса
теперь самое главное реализация этих важных мер и обеспечение их четкого и эффективного исполнения на местах
мы все видим и знаем что к сожалению именно исполнение на местах зачастую вызывает много вопросов
сейчас у всех на слуху примеры и бюрократического формализма и административного рвения если не сказать произвола
уверена они получат должную оценку
отдельно хотелось бы сказать о цифровизации
надо признать что проверка боем вскрыла массу проблем с функционированием государственных информационных ресурсов и электронных услуг
это означает что гос программа цифровой казахстан нуждается в срочном пересмотре с учетом проблем которые обнажил кризис
депутаты не раз говорили и об этом и о слабой заинтересованности государственной бюрократии в ускоренной работе по цифровизации системы управления
и э управлении экономикой страны о наведении порядка со статистикой
теперь мы все видим что больше ждать нельзя нужно действовать
сегодня жизнь изменение ситуации в мировой экономике формируют новые приоритеты государственной политики
глава государства касым жомарт кемелевич поставил здесь очень четкие и конкретные задачи
отдельно хочу отметить принятые президентом решения по стимулированию и поддержке сельского хозяйства которые уже получили высокую поддержку среди сельхозпроизводителей
мы сегодня можем и должны обеспечить не только продовольственную безопасность страны но и имеем очень хорошие перспективы по наращиванию экспорта казахстанской сельхозпродукции
системно на первый план государственной политики выходит безопасность личности общества государства продовольственная энергетическая информационно коммуникационная безопасность жизни и здоровья
и это все повестка нашей с вами коллеги работы уже на самую ближайшую перспективу
уважаемые сенаторы любой кризис это всегда вызов и испытание на прочность государства общества и истинных человеческих ценностей
от имени сенаторов и от себя лично я хочу сказать слова глубокой искренней благодарности нашему казахстанскому народу
который в трудные минуты всегда сплачивается и проявляет единство каждому гражданину страны за понимание и терпение
я хочу выразить соболезнования всем семьям которые потеряли своих родных и близких пожелать скорейшего выздоровления заболевшим
сегодня в напряженном режиме продолжают свою работу персонал медицинских учреждений сотрудники правоохранительных органов военнослужащие волонтеры
им всем сейчас очень нелегко ведь именно они в больницах и инфекционных отделениях на блок постах и улицах держат оборону
лечат спасают жизни людей предотвращают распространение вируса обеспечивают порядок и безопасность проявляя ежедневный героизм
я уверена что каждый казахстанец сегодня присоединится ко мне в чувстве благодарности к тем кто на передовой
вы являетесь примером для всех нас в эти трудные времена вы источник нашей надежды и веры в лучшее
хотела бы выразить отдельную благодарность депутатам маслихатов
они на местах делают все возможное для сохранения социально экономической стабильности в регионах вносят весомый вклад в организацию работ по сохранению рабочих мест
заработных плат работников в обеспечение бесплатной продуктовой и санитарно гигиенической помощью многодетных семей инвалидов и других социально уязвимых слоев населения
также депутатами маслихатов организована важная работа по мониторингу цен на социально значимые продукты питания
отдельное спасибо предпринимателям которые оказывают благотворительную помощь нуждающимся за щедрость души гражданскую позицию и столь необходимую финансовую поддержку в эти непростые времена
дорогие коллеги уважаемые сенаторы
думаю выражу общее мнение что наш народ справится и с этим испытанием с присущей ему природной мудростью и выдержкой
как верно сказал елбасы когда мы едины мы непобедимы
всем спасибо будьте здоровы до свидания
заседание сената объявляю закрытым